- hindiga <hesitation> istikhdamat digidta istikhdam, masalanlogo basbosala, kekeila, konafala, <hesitation> jozia ken alero <hesitation> halawa moalidilgon idena, malbanagon <hesitation> idena yani istikhdamat digidta koni.